﻿Mu ghi na waya ca tsigai, va wuyi tahyiyi baghi Layi ɗi Layana? Mun buga tahyiyasi mun buga tahyisin har har cuwakhi Layana wayawi munga munga munfa bu pa yani bu ghi ndaka tau. Wuna gu baghi pi ƙurun samavita ghi khin shivi ghi khin rivi dinai, khin lthuni ɗahyi ai gha bugyiya ghan ma wu ndaka can suwa suwiyi ɗi ghanfai riʒa ghu ndaka fala gha. Ni raa ngaɓu ʒuwai bu shinkafai, ghani wunka Umman ngaɓu ʒuwai har ngab’u zuwi ci ci vari timma ƙuyas Layan ta Vula’ah ghan wu ndaka falan lthima Suwuyi ɗi ghanfai, riʒa ghi naka fak’a mun ghani mun gma yan yani bu ghi sapi Layi khi ba rivi dinai rivi diburna rivi tagguwai, ghani dai ghi ndaka pusin khin ƙurin samavita kai ƙurrinni ma dai ko ƙurrin shinkafai ba ghi pi dai ƙurrini dai khin rivin bu ghi layiya mun Laya wuya ca yantahyiyayu mun lthini mun pusiɗi rivina ghi damahan khin wuya ca tahyiyayu yani ba ghi Layi be’e.